Адыгэ тхакӏохэм ащыщэу сэ анахь сикӏасэр Къуекъо Налбый. Къуекъо Налбый ежьри цӏыф гъэшӏэгъоныгъ ыкӏи гъэшӏэгъон дэдэу тхэщтыгъ. Къуекъо Налбый игущыӏэ пэпчъ мэхьэнэ ин иӏ итхыгъэхэм философие мэхьэнэ куу ахэлъ. Налбый итхыгъэхэм ямэхьанэ къыбгурыӏоу уалъыӏэсэу зэхапшӏэхэмэ ар насыпыгъэу плъытэн плъэкӏыщт.

<noise> Шъыпкъэу пӏощтмэ зы бзэп, бзитӏуи, бзищи нахьыби зэзгъэшӏэщтыгъэ. Сыда пӏомэ бзэ зэбгъашӏэ къэс амалыкӏэ огъоты. Бзэ нахьыбэ пшӏэ къэс, дунаер нахь лъэшэу къыпфызэӏокӏы. Сыд фэдэ къэрал укӏуагъэми ащ щыпсэурэ цӏыфхэм а бзэкӏэ угущыӏэмэ, я культурэ, я щыӏэкӏэ псэукӏэ, я гъэпсыкӏэ нахь улъэӏэсы. Гупсэфэу уадэгущыӏэн уэлъэкӏы. Арышъ, бзэ лые щыӏэп. Сыд фэдэ бзэ сэ зэзгъэшӏэнэу джы дэдэм сыфэягъа ӏоу къысэупчӏыгъэхэмэ, шъыпкъэ пӏощтмэ японэ бзэ зэзгъэшӏэнэу сыфэягъ. <noise> Ау сенэгуе японэбзэр къинкӏаекӏэ. <noise>

Ныбджэгъушӏэу сиӏэм сэмэркъэу дахэ зэрэхэлъыр ра нахь сыгу рихьырэр.

<noise> Илъэсым и уахътэхэм ащыщэу сэ бжъыхьапэр нахь сикӏас. Гъэмэфэ фэбэшхо текӏыгъ, жъоркъхэр зэкӏэкӏуагъэх. Бжъыхьэр къихьагъ, тыгъэри къепсы, фабэ. Ау фэбэшхо жъоркъышхо щыӏэжьэп. Ыкӏи гур нахь ыгъатхъэу, тхъагъэу, мафэ фабэхэр бжъыхьапэм къызэкӏэлъэкӏох. Зэ ощх тӏэкӏу къещхы, зэ етӏани тыгъэпс мафэхэмкӏэ зызэблехъужьы. Ащ фэдэ мафэхэр сэ нахь сикӏасэх.

Цӏыфым пкъыгъо зэфэшъхьафхэм, хъугъэ-шӏэгъэ зэмылӏэужыгъохэм тынчыгъэ, гупсэфыныгъэ ахигъотэн ылъэкӏыщт. Цӏыфым ыгу пагъэу, пшъыгъэу, зигъэпсэфынэу, тынчыгъэ ыгъотыным пае сэ сишӏошӏкӏэ къушъхьэ лъапэм, псыхъо чъэр горэм дэжь щысэу псыхъом ычъэ лъыплъэ хъумэ тынчыгъэ, рэхьатныгъэ, гуфэбэныгъэ, гупсэфыныгъэ егъоты. Джащ фэдэу ощх къещх шъабэм е тыгъэ къыкъокӏыгъом е тыгъэ къохьажьыгъом уалъыплъэмэ ахэми тынчыгъэ ахэбгъотэн къысшӏошӏы.

Чӏыопсым икъэухъумэн Дунаим цӏыфэу тет пэпчъ ихьакъэу, ипшъэрылъэу сэ къысшӏошӏы. Ащ фэдизэу бэп ищыкӏагъэр тичӏыопс къэуухъумэным пае. Дунаеу тыкъэзыуцухьэрэр тымыушӏоеу, тыфэсакъэу, хэкӏ хэтымытакъоу, илыягъэу чъыг итымыупкӏэу, илыягъэу псэушъхьэхэм тыягъэ ятымыгъэкӏэу тичӏыопс тыфэсакъэу тыщыпсэумэ къэтыухъумэн тлъэкӏыщт.